a robo bira lo mibe ha ji santimenna wa ji santimana mu a benɛ mu a hanmarobe abe hɛ tin'a lo wa santi mu a mazin mazin'an be a mazin yi wa wee benɛ mɛ onni se mazin toni a a o we se tonu um a le mi ciyo awe sɛrvisira a han nucozo mɛ benɛ a santimara mu ba nucoza yɛrɛ yɛrɛ ta